نحب برشا طليانيا أما كنت نت-نتمنى مازلت نتمنى أني نرجع نحكي بيها برك تعلمتها خيار في الباك أهو، أما توا نحسي بروحي نسيتها جمله لخاطر مجاتش قرصه أني نبراتيكي و لا نعاود نراجع لقريته، أني نعرف برك كلمات هكا طايشين نفهمهم كيتقالو قدامي أهو أما باش نحكي أنا لا.